אלא קאן ענדי צדיק מאקיודערש יפיק בקרי אלנصيחה ליןעטיה יענס מעא אלווקט, יאני יחל נסדר סרירו בקרי באש ג'סם דיאלו ירתח מזיאן ו חתי להאטיף חצ'ו יבעדו עליו לפני מא יענס, חייד דו דיאלו קיעטל נום, כנקול ליה יחלי למנבה בעיד עלא פרשוה באש ידטר יפיק יתחרק באש יטפיה ו מל אחסן יברמדג שי נתח זוין פי אלסבח באש יכון ענדו דפע יפיק יכדר יבדל אלאדה דיאלו שוيا بشוيا.